Aminaa akilot loaoa akiporo akinyam emchele ke emoroge ekingaren alothi atolot atogiel mono alodukan atagiel emaragwe ngolo atogiel bo emchele dae ngolo ka akimiet ka ngamakaa boo na abuni boo epoo ka ekitunguo abunio paka nawi ayau ekingaren alemuni atatheka emaragwe atolema echap daang lo eyei ewaak enokak ejikon ewaak ngakipi elabak emaragwe epoo emaragwe jik arai takae lo enyamio ebong athipokini ayong naparan atothipok karai saa saba dae epooo jik ani enangi ebongo atolemu ekarang ewaak boo achumbi ewaak kerai eroyco atolemu ewaak edokak ngakipi kerai nasipiria emie paka tokulou angethain tu kanguna ewaak emchele atotheka bo emchele dae ayau jik elabu ewaak ngakipi elabu etiwa ngakipi nguna. Ewaak nache elaba engolik paka echap lucheo loakwaan lokalon idoduuni emchele tadaun ani edaun edawa ngolo ewaak ngakipi naajokak jik na ingolikini iyong atamar ilatara ejok tolem sasa elabak ewaak ekoragak emiek tokula tokula karai athat apei daang tokon kijiwa emchele ngolo ke eketeng etatoou aaya atolem robo ngitunga ngide ekaskout keyeyi epeyonon daang atanyama atanyama akimuj ngina torumor robo kongina.